<hesitation> Royaume-Uni zegny managna kolontsaigna zare eh migaka dite ,misy fotoagna zegny atôkagna zare mintsy hoe eto antsika migaka dite eh ,de magnagno zegny zare agny Royaume-Uni agny.